<hesitation> rayuwa ɗi na msirata shang apa kara wuti nkin nga gimisilim, ngi wuti nkirnga akwa musu humkur, rayuwa pal, rayuwa nati ngi kisi musulum kur ni tsiwa, kara tsi da gaske ti ga kwa harari, mi ngi wuti damuwa ƙi wutitsi alanga rayuwa misali kai ashina yaɗi ka kwa bawa ko kuwa kwabana diya ki harachikas alli sulaka akwa dinga, wuti nga to ga ɗekwa chikati ibadanwa lokaci tufun kal kal wa, binciketi rayuwa ngini akwa akwa akwa kuta lokacir saka tufu ni gaɗe kwa cikitawa don mi ngir chikati byeltha ku ta thulanga ga wuti rayuwa nga a mwa kal kal kamnyar gi musuluna ga kwa thirkima, ga kwa ƙiɗi hyel, akwa kuta thirkima yari nati ga kwa harari hyel akwa thula nga ri kiɗir ngini hem themtheku tsuwa ta pila ta taba <hesitation> kate lagisunati lgi ƙiɗa a klawa, mi tsaɗi nalangiwa ta nala mzirnga ko tsara nala ga akwa lahira. Ga ai akwa saka tufu na ginda ti ki ƙiɗa akwa asuba didipa, saka duwar hara gijakti ƙiɗini saka fwar hara gi jakti ƙidɨni, mangariba hara gi ƙiɗini, ka ai ngi wuti rufin asiri kal kal apa kara wuti ki nga, kara kyautata ala mda akwa suti gi ƙiƙari, kyantata ala mjini iri mji mirmiri, iri inji ga morayu, mjiti maya ɗa aɗiwa babbaɗa aɗiwa, amma hyel ƙi nalaga, to mi gir kyauta ta alada hyel nima ta jaktala arziki ngini <hesitation> power, duna sosai, kamnya gir kyautata ala jili mji nati tsa pila kan kyautata alada. Sudu kurari gaɗe tsi kara kiti rayuwa nga apir sai hamtu anti ngara harari apila ngi wutiwa aa, nzi ƙiɗini katsa nalanga, kara nzi akwa halna mdakilekari, ti ko akwa kiyema gaɗe kwa shakka koma wa hyel thaku gani arziki nagini antiya kiwa nda mda kati dari. A a a kada jak, ka mjiyar laka beti kai wane diya tak hara kwaba diya, kwaba kira um um, kwaba kira amma a simwa ni a ɗi anwa. Aƙwa rayuwana ihir ki wuti yarda ti yakwani, ki kyautata ala vora akwa ki wuti ki nda mdinati a hiliy, ki wuti wala mdina kimi ma amma tsaɗi kikerwa amma iyya ƙikari ki nalari, mi hyel thaku tsuwa koda yushe yana ƙiɗa abir mi tsani, ka ta ni nafi ya nala vora, ka tsa wuti ka ta tsi bukata ni ki kari, tsopa yor da ti tsa nali ni tsuwa katsa nala vora ka tsa tsibukata nikikari nan gaba. A adini tsa ɗi suti nɗa zani wa, mi ga kwa nzarari ashina ngini sutu ga wutari akwa kuta aviri na ngini akwa ɗabwa aviri ka didipim migaɗi namtawa thlikimanwadiya, mi ngi gati nda takwa yawan tuwa kim, wala tsan krista ka kizi adini ni, musulum ngi thir asuba gaɗi thir duwar wa, sai mi gi wuti mji. Ga rinka nzi ka damuwa akwa kuta rayuwa, to ana ik gila vingni ikiɗi hyel yakwa ƙiɗi hyel tsuwa ba shina har ki mwantaka mtirna ki wuti mi tsak nali su, ki wuti ki tsati ƙirna <hesitation> ey wala ulwa dai dai nati mi ɗi si nda rutali lamari wa, da rutaza madana wa, kamnya dmniyani taɗi su nati bura fatini fetwa hyel thaku tana sidi surni, mi tsak nalangi jili kiy nati apa azaman anti ngi tsata chap chap pa anti ngi nzikwa bwanga daci, tin nga gwadita alari. Tin nga wuti sutu nga nala ryicha ganala mdigini rakka, wane daɗi si kan tira empty wa, kan wuti sulaka akilanga, apa iri hyal na gini tidi lukwa avanani, mim ɗina kikari amma ta jakti ɗuwari akwa huwaltitsi abir ai kikari na ya msi ala mdiwa to wallahi thaka ki hara asar, ta zihana ginia zi tsu akwa duniya. Ama akwa rayuwa ki wuta ki dika to yam na sanki.